أحلى الأيام بالنسبة لي من فترة الصباح لحد المساء هو يوم الخميس، لأن يوم الخميس هو آخر يوم في الدوام، هو آخر يوم في الأسبوع في الصباح أكون في الوظيفة في الدوام، وبعدين أول ما يجي الظهر أصلي الظهر وبعد الظهر أرجع البيت ويبدأ هنا تغيير النشاط.